Kõllanõ värm: päiv um edimäne, päävälill, võiulill, ülepää lilliq, väega pall'o kõllatsit lille. Sügüseleheq ummaq kõlladsõq. Midä viil? Noh, sis tä um ka sääne nigu kuulmisõ vai perrä-, otsalõppõmisõ värm tõõsõlt puult jälki.